Ah raha ohatra hoe tsy maintsy andeha mamakivaky ala mikotroka an-tongotro zah ai, de <hesitation> raha ihomaniko zao ai, le lambanahy kalongany ataoko lamba mate igna tsara, de <hesitation> magnatao bottes zah, de mitondra goûté, rano ihoaniko andalagna, de <hesitation> mitondra torse koa zah satria possible mahizinkizigny koa akagny, de <hesitation> fagnampin'izay o mitondra fitaovagna ihoentiko miaro tegna koa zah satria possible tratran'ana bibidia akagny zah, de zay.